סאו, איך האב ליב צו מאכן א ארדער איין מאל א וואך, וואס איז די ענד פון די וואך. די ארדער קען מיך דויערן א שעה צייט צו מאכן דעמאלץ קויף איך אסאך, אסאך עסן. וויפיל זאכן בערך, הונדערט, צוויי הונדערט. הונדערט.